Koguo koguo riria kuguo <stammers> twa <hesitation> naa thandeka birthday yakwa, na mithodeka kauma mathaa ma thaa mugwa njari mendaga ikorwe oo mbega tukinathondeka nginya thaa ikumi, tukaragwa twagatanira na arata akwa maka nimendaga nginya. Muno muno muthenya ucio wa birthday yakwe ngurirwe inda ta iveo, nginya mbia, ukagura kindu uririkanage thiini wa muturire waku muthenya Fulani. Muthenya niwakenerene irthday yak una ugitungatwa ni arata aria, wainao, magikugiririra iveo magigutigira mbia iria uco <hesitation> njakaga ngagura indo iria ngaririkanaga nacio muthenya ucio. Ngo ngingithiee mathaa riu mathaa ma thathitari mathaa mathaa ma mathaa ma muthenyari mwana acoka auma cukuru, ngimwoca, ngimugiira cukuru, ngiuka ngimuthambia, namuthambia ngimukundia cai, namukundia cai, agiika wira wake wa kivwauii wa uria ararengeretwe cukuru ni mwarimu kuma vau ngiambi kuthondeka iria cia kuria cia kivwaii. nathondeka irio cia kivwaii tukiria. Ayaa! Nathondeka irio cia kivwaii tukiria, tuki tukiricanga. Twaria irio tukikara vau uguo tukionaga irio tukionaga T. V twonage maundu maria marathie na mbere, thiini wa yetu. Kuuma vau mathaari ma ma thaa ithaturi, tukithie tuki tuki tukivaa tukinamama na rucio tukiramuka ringi tukirutaa tukithie na mbere na wira wetu.